में आपन ज़रूरी जणकारी ही सामिल करें के चाहे जेए। में आपन वे गेरा इस सब के जणकारी सिर्फ लिखें के चाहे जेए। में आपन नमर, ध्यान से आप सही सही भरें के चाहे जेए। और आउ बनावे के खातिर बढ़िया अपलिकेशन और एप के इस्तिमाल भी करें के चाहे जेए। में खास करके आपन अनुभाव के संचिप्त और उस्पोस्ट करके लिखें के चाहे जेए।